हांव भावपाक चार पास दिवस गोंयचो भार वयत आ। तार तू मस्सो माझो कुतर्याक पायता थोड़े दिवसांग। तेंचें घेवून आनी सगळे तुका सांगून दितां।